<hesitation> Raha ny haiko mba mahakasikasy Soisy àby io. Soisy àby io izen̈y <hesitation> ten̈a tia resaky lamilaminy, resaky la moziky ndraiky raha maneno zay io. Avy eo fivolanan-dreo ko azeny maro Karazan̈a izen̈y amy firenena raiky io.